أفضل ضعف هو ضعف الفلوس، لإن الفلوس تساعدني بنعيش حياة أفضل، ونحقق كل أهدافي، نعيش حياتي، أما العمر إذا عشت أكتر من هيك يمكن ما يكونش عندي طاقة أو حوافز، ما يكونش عندي شغف.